Maafiŋ domoroo haa nte woolee naada woo diyaata n'naa haa kucaa niŋ kontoŋ ta'al mbuka lafi ŋaa siimaŋ la bare witaamine ta'abala bare naada dum woo yee witaaminoo soto tiyoo dum fanaŋ ayee witaaminoo soto yoo.